في الصباح أبدأ اليوم بفطور هادئ مع فنجان قهوة أو شاي، بعدين أحب أطلع في نزهة في الطبيعة أو أمشي في منطقة هادية، والمساء لو في فرصة أحب أروح مطعم جديد أو أشارك في نشاط اجتماعي، مثل الحفلات أو الأنشطة الثقافية، العطلة المثالية بالنسبة لي تكون فيها مزيج من الاسترخاء والترفيه، والوقت مع الناس اللي استمتع بوجودهم وحبهم.